á höfuðborgarsvæðinu hefst í fyrramálið en Félagsdómur úrskurðaði það löglegt í dag verkfallið er áfall fyrir hagkerfið segja Samtök atvinnulífsins en söguleg stund að mati Eflingar hótelstjóri býr sig undir að þrífa herbergi og skipta á rúmum á morgun á meðan verkfallið stendur yfir frekari verkföll geti

var í fararbroddi rúmlega þrjátíu Evrópuríkja á þingi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna í dag sem gagnrýndu harðlega mannréttindabrot stjórnvalda og morðið á blaðamanninum bæta á réttarstöðu blaðamanna og uppljóstrara með nýjum frumvörpum um tjáningarfrelsi ísland getur verið í fremstu röð í þessum málum segir forsætisráðherra mengun í kringum álverið og frá iðnaðarsvæðinu í Straumsvík hefur valdið miklum skemmdum

á mosa og er ein tegund alveg horfin af svæðinu meðal efna sem berast frá iðnaðarsvæðinu er blý gott kvöld verkfall um sjö hundruð þerna á hótelum á höfuðborgarsvæðinu hefst klukkan tíu í fyrramálið og stendur til miðnættis annað kvöld Félagsdómur úrskurðaði verkfallsboðun Eflingar löglega í einfölduðu máli töldu Samtök atvinnulífsins að aðeins þær en ekki þeir um átta þúsund félagar í Eflingu sem taka laun eftir kjarasamningi í veitinga og gistihúsum og

hliðstæðri starfsemi vísað var í annarri málsgrein fimmtándu greinar laga um stéttarfélög og vinnudeilur þar sem segir að ef vinnustöðvun nái aðeins til hluta félaga sé heimilt að þeir einir greiði

því var Efling ósammála og fór eftir fyrstu málsgrein sömu lagagreinar um almenna leynilega atkvæðagreiðslu Félagsdómur sýknaði Eflingu og segir félagið hafa getað valið á milli fyrstu eða

annarrar málsgreinar einn dómari af fimm skilaði sératkvæði þetta snýst ekki um sigur eða tap þetta snýst um að fá skýringar á vafaatriðum í lögunum og það er bæði atvinnurekendunum verkalýðsfélögunum verkalýðsfélögunum og samfélaginu öllu í hag að við fáum skýringar á því sem er óskýrt og það kemur með þessum úrskurði eða dómi í dag þetta er sem sagt ekkert áfall fyrir ykkur þetta er ekkert áfall að sjálfsögðu verkfallið hins vegar verður á morgun og það er áfall fyrir hagkerfið í heild við megum aldrei tala um verkföll af léttúð þau valda miklu fjárhagslegu tjóni það er ekki hægt að hlakka til verkfalla heldur verðum við einfaldlega að taka morgundaginn og reyna að lágmarka það tjón sem verður á morgun því miður hérna sigri hrósandi og ótrúlega glöð það eru mín fyrstu fyrstu og hreinu og sönnu viðbrögð þetta er

þetta er fyrsta verkfallið sem Efling fer í í mjög langan tíma þetta er verkfall þar sem áttatíu og níu prósent þeirra sem tóku þátt kusu með því að fara í verkfall haldið á alþjóðlegum baráttudegi verka og láglaunakvenna

bíói frá klukkan tíu í fyrramálið og líka er ætlunin að fara í kröfugöngu þeir sem fara í verkfall geta fengið tólf þúsund krónur

fyrir skatt gegn því að skrá sig í Gamla bíói á morgun eða á skrifstofu Eflingar á mánudaginn eða þriðjudaginn búa sig nú undir að setja á

fyrir verkfallið á morgun það hefur mest áhrif á gesti en frekari verkföll gætu hins vegar lamað hótelin gjörsamlega segir forstjóri

ljóst er að verkfallið hefur víða mikil áhrif

hafa brugðist við með því að taka við færri bókunum fyrir helgina búa gesti sína undir skerta þjónustu bjóða afslátt og frían morgunverð

reka sjö hótel á höfuðborgarsvæðinu með samtals sex hundruð og fimmtán herbergjum um sjötíu starfsmenn

eru að fara í verkfall hjá

er svona skafl að moka sig í gegnum og og en fyrir okkur sem í rauninni rekstraraðila þá þá snýst þetta aðallega um það að gestirnir okkar

líði sem minnst fyrir þetta hótel Holt er heldur minna í sniðum með fjörutíu og tvö herbergi og þar fara sex

starfsmenn í verkfall við lifum þennan dag á morgun algjörlega af það er ekki spurning en svona ástand getur ekki varað í marga daga án þess að það hafi áhrif á ferðaþjónustuna í heild sinni ekki bara

hótelin Sólborg minnir á að það sé ekki sjálfgefið að Ísland sé svona vinsæll áfangastaður haldi kjaradeilan áfram með tilheyrandi verkföllum geti það haft óafturkræf áhrif á ímynd landsins það skiptir verulega miklu máli að

menn setjist af alvöru við borðið núna og ég harma fyrirsagnir eins og það að forsvarsmenn verkalýðshreyfingarinnar skuli fagna því sé komið verkfall það er ekki það sem við gerum hér hérna innanhúss og ég held að ferðageirinn geri það ekki það fagnar enginn því að þetta ástand

komið á þetta stig æðstu yfirmenn mega ganga í störf þeirra sem eru í verkfalli Sólborg segir að næsta skref sé að takast á við morgundaginn með bros á

vör hvað ert þú að fara að gera núna heyrðu ég er að hoppa upp í flugvél og fara til Reykjavíkur og og reyna að rifja upp gamla takta og fara að þrífa herbergi og og gera klárt fyrir morgundaginn lítill mislingafaraldur hefur brotist út að mati sóttvarnalæknis búið er að rannsaka um þrjátíu manns vegna gruns um smit líklegt er að fleiri greinist með mislinga á næstu dögum enn eru fjórir með staðfest

sterkur grunur var um tvö smit í viðbót í morgun en sýni reyndust neikvæð og því ekki um mislinga að ræða það er búið að rannsaka um þrjátíu einstaklinga sem af er foreldrar annars barnsins sem er smitað leituðu til lækna sem komust fyrst að þeirri niðurstöðu með prófi að barnið væri með inflúensu

en ekki mislinga sem kom þó síðar í ljós Þórólfur segir að ef prófið sé tekið of snemma sýni það ekki rétta niðurstöðu þess vegna sé lögð áhersla á að taka bara sýni úr

þeim sem eru með einkenni ég vil ekki kalla þetta mistök þetta er

misvísandi túlkun á

niðurstöðu prófsins við sjáum

það með margar veirusýkingar að þær geta komið tvær saman sérstaklega hjá börnum

að það skuli vera inflúensa og nokkrum dögum síðar mislingar það er óvenjulegt veit það ekki það kemur manni ekkert á óvart lengur fjörutíu leikskólabörn og starfsmenn úr tveimur leikskólum annars vegar í Garðabæ og hins vegar á Reyðarfirði verða í sóttkví í tvær og hálfa viku vegna smithættu fólk með mislinga

getur smitað aðra í allt að tíu daga síðast var mislingafaraldur hér á landi fyrir um fjörutíu árum þá greindust nokkrir tugir með sjúkdóminn Þórólfur segir að gengið hafi vel að samræma aðgerðir milli embættisins þetta eru nokkrir einstaklingar og við getum búist við fleiri einstaklingum

grunur leikur á að að einstaklingur með

á Egisstöðum á mánudag og þriðjudag það fæst staðfest á morgun hvort hann hafi verið smitaður hafa því beðið öll börn og starfsmenn sem ekki hafa verið bólusett eða fengið mislinga að halda sig heima í tvær og hálfa viku eða þar til meira er vitað um hugsanlegt smit nánar

um þetta mál á

fastafulltrúi Íslands á þingi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna gagnrýndi stjórnvöld í Sádi Arabíu harðlega í dag fyrir mannréttindabrot fulltrúi Íslands talaði fyrir hönd rúmlega þrjátíu Evrópuþjóða þar á meðal allra aðildarríkja Evrópusambandsins Harald krafðist þess að stjórnvöld í Sádi Arabíu leystu þegar úr haldi hóp fólks sem hefði unnið það eitt til saka að berjast fyrir mannréttindum í landinu þá vék hann máli sínu að morðinu á staðfesti þörfina á því að vernda og verja blaðamenn og tjáningarfrelsi fólks um allan heim forsætisráðherra segir að ef frumvörpin ná fram að ganga komist Ísland í fremstu röð í upplýsinga og tjáningarfrelsi nefnd forsætisráðuneytisins um umbætur á löggjöf á sviði tjáningar fjölmiðla og upplýsingafrelsis hefur lokið starfi sínu fyrri áfangi var kynntur í haust og síðari áfangi kynntur í dag með fjórum frumvörpum upplýsingalög eiga nú ekki aðeins að ná til opinberra stofnana heldur einnig til Alþingis og dómstóla þá eiga ráðuneyti að hafa frumkvæði að því að birta upplýsingar og sérstakur ráðgjafi á að aðstoða bæði borgara og stjórnvöld í tengslum við upplýsingarétt almennings frumvarpinu

afgreiðslu beiðna um upplýsingar leitað til úrskurðarnefndar upplýsingamála hundrað og fimmtíu daga til að úrskurða hvort ég

aðgang að upplýsingunum frumvarp um vernd uppljóstrara nær til allra starfsmanna bæði á opinberum og einkamarkaði sem miðla upplýsingum um brot á lögum eða aðra ámælisverða háttsemi á vinnustað en opinberum starfsmönnum verður skylt að miðla slíkum upplýsingum frumvarpið á að tryggja vernd uppljóstrara og að þeir sæti ekki óréttlátri meðferð samkvæmt frumvarpi um lögbann á tjáningu verður ekki hægt að leggja lögbann til dæmis á fjölmiðil nema að undangengnu mati á tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar þá er þeim sem er gert að sæta lögbanni heimilað að bera afstöðu sýslumanns undir dóm áður en lögbann er lagt á nú er það þannig að þeir sem telja vegið að æru sinni í fjölmiðlum geta krafist bóta blaðamanni og fjölmiðli samkvæmt

að koma í veg fyrir sjálfsritskoðun blaðamanna frumvörpunum hefur nú verið skilað til ráðuneytis hvers málasviðs og eru nú í samráðsgátt stjórnvalda ef við ljúkum við að fjalla um þessi frumvörp á Alþingi þá

fyrir Alþingi þetta

á þá almenningur rétt á gögnum

ekki þannig að sama nefnd

þvert á móti eru

mun ekki mæða meira á úrskurðarnefnd

hvernig hefði til dæmis mál Stundarinnar verið ef lög sem þessi hefðu tekið gildi fyrr það hefði

töluvert mikil mengun er í kringum álverin á Íslandi og hefur mosi í kringum þau drepist vegna hennar í Straumsvík er mengun bæði frá álverinu og iðnaðarsvæðinu þetta sýna niðurstöður úr nýrri úttekt á þungmálmum og brennisteini í mosa fylgst er með þungmálmunum og brennisteini í mosa um allt land vöktunin hófst fyrir tæpum þrjátíu árum og er mælt á fimm ára fresti einnig er sérstök vöktun við álver og fylgst með jarðvarmavirkjunum kísilverum og iðnaðarsvæðinu í

í Hafnarfirði sýni eru tekin úr mosa og er styrkur efnanna í honum mælikvarði á ástandið sýnin voru tekin árið tvö þúsund

fimmtán frá álverunum berast brennisteinn nikkel arsen og og er styrkur þeirra svipaður og var í síðustu mælingum mosinn hefur látið á sjá á nokkrum stöðum hérna við við Straumsvík hefur hann horfið mikið að minnka sums staðar á nokkrum stöðum má rekja til eldgossins í Holuhrauni en síðan er á þessu iðnaðarsvæði sem við erum stödd á núna þar er greinilegt að það eru uppsprettur fleiri efna og útbreiðsla þeirra sýnir okkur að þau koma héðan efnin sem koma frá iðnaðarsvæðinu í Hafnarfirði eru króm kopar sink og blý og það er kannski einkum blýið sem við höfum mestar áhyggjur af vegna að það er ekki mjög

mannvænt efni mengunin á þessu svæði er áhyggjuefni því áhrif álversins og þess iðnaðar sem er í

ná að hluta inn í íbúðabyggð á Völlunum austan við iðnaðarhverfið og álverið og eins og við sjáum hérna þar sem við stöndum núna þá er mosi

talsvert skemmdur og það er áreiðanlega vegna þess að hingað

berast frá þessu iðnaðarsvæði sem er hérna fyrir aftan mig

er önnur af tveimur mosategundum sem eru rannsakaðar hann finnst ekki hér lengur hann hefur örugglega verið hér til en hann er horfinn en en hraungambrinn sem hér er hann er talsvert mikið skemmdur upplýst að yfirmaður í bandaríska flughernum hafi nauðgað henni þegar hún gegndi herþjónustu hún segir að kerfið og yfirmenn hersins hafi brugðist skyldum sínum á glæstan feril að baki innan bandaríska flughersins hún var fyrsta konan í bandaríska flughernum sem tók þátt í hernaði hún greindi frá lífsreynslu sinni á þingfundi um kynferðislegt ofbeldi innan hersins í gær

sagðist hafa þagað yfir nauðguninni árum saman en eftir því sem umræðan um kynferðislegt ofbeldi innan hersins varð háværari fannst henni hún verða að greina frá því ofbeldi sem hún varð fyrir yfirmenn hersins hafi hins vegar mætt henni af fullkomnu fálæti

áfram innan frá í kerfinu í þágu kvenna hún var í flughernum í tuttugu og sex ár og gegndi síðast stöðu ofursta hún var síðan kjörin í fulltrúadeild þingsins og loks í öldungadeildina opinberar tölur benda til þess að kynferðislegt ofbeldi færist í vöxt innan hersins eða þá að fleiri konur þora að stíga fram nú en áður árið tvö þúsund og sautján bárust yfirvöldum tilkynningar

um sex þúsund átta hundruð tilfelli kynferðislegs ofbeldis innan hersins sem er tíu prósenta aukning frá árinu áður

lítið Disney þorp sem rís nú í Tyrklandi hefur vakið mikla flestir kaupendur eru hættir við vegna efnahagsástandsins og eftir stendur draugabær með eintómum köstulum

er einn örfárra sem keyptu einn kastalanna sem hér standa auðir og hafa ekki flúið í ofboði slæmt efnahagsástand og ólgu í tyrkneskum stjórnmálum komst til valda frumkvöðlarnir sem standa að baki þessu Disney ævintýri reyndu að höfða sérstaklega til araba sem sækja í svalara loftslag en við

Istanbúl og Ankara en þar eru fæstir spenntir fyrir komu fjölda forríkra araba þótt þeim geti fylgt aukin atvinna

framkvæmdir hafa verið stöðvaðar fram á vor vegna efnahagsástandsins það er því óvíst hvort ævintýrið fái farsælan endi og hvort það sé hægt að leita víðar að kaupendum sem gætu hugsað sér að búa í kastala innan um eintóma kastala sem eru á hálfgerðri brunaútsölu núna og kosta ekki nema um fimmtíu milljónir íslenskra króna

nótt gengur í austan hríð við suður og suðausturströndina en bjartara veður

og hægari vind víðast hvar annars staðar á landinu hiti um og undir frostmarki en talsvert frost í innsveitum

norðanlands í nótt Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum Brynjar Níelsson og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir ræða málin og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson Haukur Harðarson undanúrslit í bikarkeppni kvenna í handbolta hófust í Laugardalshöll í kvöld í b v og Valur eigast nú við í fyrri leiknum og Stjarnan og Fram síðar í kvöld manchester United komst áfram í átta liða úrslit meistaradeildar Evrópu í fótbolta með dramatískum sigri á p s g í París í gærkvöld og Valdís Þóra Jónsdóttir er efst eftir fyrsta hring á golfmóti á Evrópumótaröðinni hún lék á átta höggum

á höfuðborgarsvæðinu hefst í fyrramálið en Félagsdómur úrskurðaði það löglegt í dag verkfallið er áfall fyrir hagkerfið segja Samtök atvinnulífsins en söguleg stund að mati Eflingar hótelstjóri býr sig undir að þrífa herbergi og skipta á rúmum á morgun á meðan verkfallið stendur yfir frekari verkföll geti valdið stórtjóni

var í fararbroddi rúmlega þrjátíu Evrópuríkja á þingi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna í dag sem gagnrýndu harðlega mannréttindabrot sádiarabískra stjórnvalda og morðið á blaðamanninum Jamal Khashoggi bæta á réttarstöðu blaðamanna og uppljóstrara með nýjum frumvörpum um tjáningarfrelsi ísland getur verið í fremstu röð í þessum málum segir forsætisráðherra þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu og alltaf

nýjar fréttir á ruv punktur is takk fyrir samfylgdina og